<hesitation> Ny fomba ataoko ampifangaroana voamaina betsaka amin'ny sakafoko ah, <hesitation> tonga de soloiko voamaina mihintsy aloha ny vary izany hoe tsy mahandro vary intsony ah fa voamaina de laoka no ovaovaina ohatra hoe trondro na anana arakaraka fa ohatra izany hoe alatsinainy ah voamaina sy anana izay fotsiny no hoanina, de talata indray voamaina sy trondro, de alarobia indray voamaina sy hena de zay.